Amitwagik cho amache ane lakini mi beingway barak oochei ko netai ko ingokiet bendoab ingokiet ko uuy ochei sigenyor amu kali kali ochei bendoab ingokyiet ingokyiet kora ko ko angot nginyoru ko komaes kechob ko komae chito neingen kochab kora kogitnemoo kinoo kinamo kineachame ochei lakini mi beinywaan barak ko ko bendo bendo bendo komaa ko kali ochei kenyoruu bendo neu kouneboo nguruwe kouuy ochei amu anyiny lakini uuuy ochei sigenyoru nguruwe koraa kechoben komuch kechobe sausage ii kouuy ochei ago kali ochei amuu kali ochei amuu uuy sigenyoru nguruwe ko kounoto ko kora ko tu che cheachame ochei lakini kali ko ko samakiat ko achame anee missing amuu anyiny anyiny ago ago teswan kimnatet. Koo samakiati achame achame nea amuu, lakini kopare ko loo olekenyorunen kipendi akoi kisumu ako olinyoo achek koloo eng yoen. Ko akoicheng akoicheng kora icheng transport ipich iwee ipicheng'ate, ana ko ngeyagun kora koui koui sukoitu. Ngotile iali ko kali ochei lakini, anyiny ko koui, ochei. Kora ko mo mo achame ane achame chips chips koo piasik chikakipeli, amuu kali ochei kali sikenyor piasik. Piasik kora koui ochei yakaikol komomache kolalya, kimalaldose, ngile kora ikol komuuch ikoli koo kali kerichek chikepiteni ko kouitu ochei uitu ochei sii nyoru sinyoru kerchek chekipiten. Komuchi kololya piasik, piasik kora komae kesemberchi ko kotko maimuchi isember kokoi ilipan chito konyokosemberun ko kali ochei. Chips kora komatiny ipel chips ipel ipel piasik kora amuu, ako ipel komoe kora tara itinye chumbik, chumbik kokali sai. Ile akot ial <hesitation> chip piasik chotok kakipel kora komae itinye, itinye <hesitation> komaitinye chekindei chekindei sukwanyinyitun, ako ako chotok komii peiywai parak ochei. Kouitu si si sii siam chips chimatindoi chimatindo tuguk chekiindei.